Laha gny sakafo ndraiky aloha e samy imana ny hoe mampiavaka anazy aby. Ohatra hoe misy aloha ny sakafo hoe izy mantamanta iny mihitsiny izy ma- mahatsara anazy, ohatry hoe zao regny traka regny zao tsy tokony ketreha ela be, regny legumes regny. Fa misy koa nefa tsy maintsy hoe ketrehinao ela be izy zay vao mba hitanao tsirony, ohatra hoe voamaina regny.